ⵏⴳⴰ ⴽⵓⵊⵉⵙⵉⵙ ⵜⴰⵏⴰ ⵢⴰⵡ ⴰⵍⴰⵎ ⵏⴳⴰ ⴽⵡⴰ ⵉⵜⴰⴳⴰⴷ ⴷⵉⵜⵜⴰⴽⵏⴰ ⴷⴷⴰ. ⴰⵍⴳⴰⵜo. ⵀⵉ ⵏⴰ ⵀⵉ ⵍⴰⵏ ⵏⴳⴰ ⴷⵀⴻⴳⵎⴰ ⵢⴰ ⴰⵍ ⵡⴰⵣⴼⴰⴰⴷ ⴰⵍ ⵢoⵜⵡop ⵎⴰⵔⵉⴷⵉⴽⵉⴰ ⵏⴳⴰ ⴷⵀⴻⴳⵎⴰ ⵢⴰ ⴷⵀⴻⴳⵎⴰ. ⴰⵍ ⵎⴰⴽⴰⴷⵉⵔ ⵡⵢⵜ ⵍⵏⵉⵏ ⵢⴻⵜⴰⵏⴰ ⵜⵜⴰpⴰⴽⴰⵔ ⴼⴰⵡⵍ. ⴼⴰⵡⵍ ⴰⵍ ⵡⴰⵣⴼⴰⴰⴷ ⴻⵍ ⵍⴰ ⵀⵉⵜⴰ ⴼⴰⵡⵍ ⴰⴳⴰⵜo. ⴼⴰⵡⵍ ⴰⴳⵎⴰ ⵢⴰ ⴰⵏⴰⴰ.